بشوف إن محاولة حل مشاكل اللي على الأرض أولا أهم بكتير من إستكشاف الفضاء وده كمان لأن حل مشاكل الأرض من قديم الأزل وفيه مشاكل فا إنك تهتم بحل المشاكل ده أهم بكتير من إستكشاف الفضاء.